Arao no me ma rue no omai kpolo kpokpo no ho arao no a re se no ime tu, oye me ma rue no oma kpolo kpokpobi no, imelu na awho no a re se no are thu imelu na awho hausa, a re thu imelu na, a te thu ri ave gwai no obo hausa ri na zi. Niger delta obane, obo ozoro evao obone, a te gwaze obone are saui, udevie esu no abi su ai na ave je je ete je ze ejo no reko awho na no abi suo imelu na esejo ha awho na a wo emamo uzo gbehe keme na awho na yo awho no are je re igu ahwo no vo ewo re ne imelu na ha emo ni bi je yena reko ugbensu me jo no me wo no oje ria obo chad ovome no ate gwolo here ai de ahwo no abi su imelu na te gwolo heria uwo ate su imelu na a re su re to emera ibro or ikpe ibro, su te ikpe ibro no a re kia oza gbe aye, oyena abe te kana oza ayena teye kohe ete na aye be te hai jo reho ereri na ino ire ye te esa umuo vre oye are ye so a te ye umo esa vre kpokpobi no ko eva etena a re te jo reho erere ri. Meje gwo̱lo̱ ahwo fa no a re je ke a ta su te gbo ave no emo̱ oza gbe aye ro herie, ahwo na uwo, ahwo na vie je su. Arao ofa no me re je ta eme kpahe ho esi <hesitation> ko me rie kpahe esi teru he then arao ofa no mejeta eme kpahe no e̱we, ewe na na mare jo obone̱ yo ma re yo ye vao uwo mare je dio̱ ogba warie fio kae yo e̱we ho we gbe sae rie kru aha esa no igu ahwo raha eware ahwo esao e̱gwo mifio oyena mare ta ni no ohwo no be thuo ewe kpobi we̱ te̱ nya egwo na kpobi no ewarie, isoko fio ho na kpobi ejo re dio̱ ogba fio horo̱ kae ejo ha ave je usuo ebloko ro dio ogba warie ro kae, ne re jo ete are jo ete ye omo yo emo̱ na no abi ye na ete warie je ave̱ je̱ mia eze, aje ze̱ a then ukuho ye are wo ugho. Then arao ofa ho oye ara no are se arako, arako ho ara no̱ ore̱ ria uwo kugbe owo, osae ria uwo kugbe owo wo te rie yo ziezi o sai nya ruo obuwo ra dede Yo ore je di ogbas warie̱ owo avako kerue na ohwo re see nya luo ighe na ha kemeno owo arako, yo arako na oti je emo̱ emoye na re je are je luo eki le are zai kpobi, ate̱ zai kpobi no are je wo ugho ei qoko efajo no are se erooko oyibo ologbo ro kpokpobi na ati jeze a no̱ are je wo emamo ugho re, ye na na are je tene ri are ro emamo ori re, eyena dede re sai lele owo dede ria uwo kugbo keme ne are re rotae ziezl ate je hae are je gwolae emo̱ ude̱ re ithu gbe du wo ri hi keme ithu no ero ri omo na es ruo evao oma ohwo we te woa evao ete. Then mati je wo arao of no are se no ologbo, ologbo na ho arao uwo re ore ria uwo kugbe owo re yo arao ye ne no arao no one kpe edhokpa we te wo edhokpa eva uwo ra kene no ode̱ arao jo edhokpa re we wo edho kpa evao wu ra osei lele owo le edhokpa na no edhokpa sae kele uwo ra ha era muomu dede esa kele uwo raha mifio ologbo ne re ko ologh na ha oti je ye emo̱ are ze̱ emo na ate ze emo̱ na kpobi no ore je wo omamo ugho eva eve ye, mate je wo arao ofa no are se oho̱ oho̱ oye arife̱ oye mare kpevao oke eha eha ijesu so erao yena kpobi no me kele na erao, uwo erao no ma wo kele omai ye then erao efa sasa rie no iwo emamo iruo no a re in, arao ofa rie no a re se ogode, ogode owo oro ora aye owo emo then ogode na ere ovona are thuye, ogode aa ore ya ososo ovo re ya ore vare oma fiho ho oro oza ogode are sei egbo oro aye oye are se ogode, egbo na oye are ro go edho sasa yo ogode na ho obe eri na oro dhese ko omai no ma ya ma ya ususu ovo ma du varie no keme no igode re yo osusuo ovo igode na omariha ore re ebe ebe sasa ere re ave je ye emo ave je ze emo na then a te ze emo na no are je je te je wo ighi are lu eware oyena ho oko no awho buobu are ko, bino igode na no we be rue na ote to oke eha no awho jo buobu are je dai, a te dai are re hai ru eha, no abe dai na yo wo omara yo wo bi wo ugho. Awho jo buobu are je do egba oware fiho igode na yo ma te je wo arao ofa no are se no odho kpa, odho kpa uwo. Mati je wo arao ofa no are se eruke, eruke na yo arao uwo re ko ara no ore were gaga ohwo kpobi re je rie are thu ye owo oro awho iyibi than oti je wo oro̱ ahwo isoko <hesitation> e̱ mati je wo arao ofa no arese no udi oyena e̱wo̱ oyo ore̱ ria, araa oyena ore gbere igu ahwo ote gberie igu o ahwo then owa eware sesa ofa no re je lu re then ahwo jo̱ re je thu ye atathu ye be̱ ao oje ye emo̱ ara je ze emo na, then owo arao ofa no are se no owozo owozo oyena evao ame ore na ote̱ria te egbe ove je ye̱ o̱mo̱, reko egwo sasa rie no are gho̱ e keme na ari ye fi ho no ose ri fiki oghere no aje yeri evao oke awa go ahwo sasa are gho owozo ne are gwo̱lo̱ no̱ are rie he keme no̱ ore luo ogho̱ e̱gwo jo buobu dede we te kpe owozo are̱ vuv owe̱ no̱ were kie i oghe̱re̱ no̱ are kie owoho are kele eware buobo ko owe eware no we̱re̱ do yo weta de eware na no <hesitation> avere luo uworio owozo na ote wo ofa no are se edhe oyeno evao ame ovo na oreria re. Oyena asa thu ye ho̱ keme na evao ame ore ria re oye na avo ohwo re ro gbaha mifio ibiako̱ ye ore sai the owho obo brano oyey no abono oye na re wureavao ame he <hesitation> oyena egwo buo bu sosu re are go̱e who egwo na re se no okpae are go edhe na, edhe na we te kpei ino ote tho we obo no we ta kpei we re g̱o̱e were de̱ eware sasa on are ro goe eware sasa no are ro kie are de eyl na kpobi we je de eware na kpokpobi no are luo omena ne ke owe ulue mu egwo ri, aje ino u luemu e̱gwo ri kpobi ko we no are vuowe nook okna te no